Sanne, ana metti faa ɗo haaɗata. Ɓii aadamaa heɓataa hono yimɓe. So kurtuŋooji an e so hawri e maayde an fuu min kaa so yimɓe ngaraayi ana naawi, ana metti. Kaa kurtuŋooji nii woni ko neɗɗo maatata metti kaa non. So wanaa ɗun kaa, maayde maaɗa yimɓe ngarii ngaraayi fuu aan tan gooto nii non.